பள்ளிக்குத் திரும்புதல் - புதிய நோட்புக்குகள் மற்றும் பள்ளிப் பொருட்களைப் பற்றிய நடைமுறைகள், புதிய தொடக்கங்கள் மற்றும் உற்சாகம் அல்லது ஏக்கம் ஆகியவற்றிற்குத் திரும்புதல். வீழ்ச்சிக்கு மாறுதல் - குளிரான காலை, மிருதுவான காற்று மற்றும் இலைகளின் நிறம் மாறும் முதல் குறிப்புகள். அறுவடை பருவம் - ஆப்பிள்கள், பூசணிக்காய்கள் மற்றும் பிற்பகுதியில் கோடைகால பயிர்களின் வரம்.